Mamar siqias toqote dive ngu sameng savat gu, guat meri ma lak. Ngua ven mani agia province kana, ngua met toqorko roqorko, madu gu nan ia sal ango ba ma saski nango di soqop kale ngo re. Kale ngo re me mat ko vat. Ba nguilak di nguilak te nokop. Te me East New Britain. Dap mamar, ngo mat lugut di ngo met sete Madang, ngo met sete Madang, gu nareras ive ngua ruqun marama balus bas ngitkri ngung neng namarama balus. Gu nareras ngo met toqori. Ngo taram ngonoqot maqi navarivat. Ngo mon samatki ba ngo la ivuk matki i roqori, ba ngo tel di ngonari roqori, ngo nari ya taranas bivone mat saraias di roqori ba ngua nari ya tet ba ya tuqun mak parivat di ngo nari raqori. Mamar. <noise> Ut mem di qa su, qa su vamanga i mono ma college. Dangdang da qa met sete Madang. Madang da qaleqaet ba qopki qaleqa yimono ba qa su uara mivarap yimono me Madang. Qaer ka su di qa su et va ma ma saragi. Qoir anga kar kana ba qoir agirong. Qaer ka su et ma, qaer kasu, vasaragi. Vama risu vasaragi. Ta tesnga ime Simbai. Di qa su lai vat yanga ma taem di qa su lai di kanak, yare a mota ra ruqun naqa i ama lavopki retk i utuman varaqi ve beraqange. Nitk ta ruqun naqa, ra von-ga ra ngua ripki da ra ruqun naqa roqoe iva qa sam savarango as madu i as koir anga mobile kana, qoir anga phone kana ive ri ring. Das mudu di as ama, ma letter qana, a rit sam bama, ma a buk. Ri sam naqi natk ti rak naqi, ri postim gi. Da qarak na <hesitation> a letter, a buk inqansam vamgi ive savarango. <hesitation> Dap toqori vat iom ama qavalam i ra-ruqun naqa roqote i ma lavopki retk i ut man baraqi, toqote i aiqa ra maraman saramna ri naqa ra ruqun naqa i qor ngi na mar aqutk toqorko roqorko dap vuringam nani aqutk te maravat di qa rares ive ri ngiam nani aqutk te maravat. Agi lavopki i ra ranbaraqi diva qa raraqi. Mamar <noise> dap aingo di ngo tu gu sanang iva aiqa diva qa rer mango roqote i ngo namaravat soqop di qopki qa ral ngo ba qa mar ango. Yo nitk Kaliut yai dias urer ut met savaros amivaras tatesas ime male, utmet sasi samani yos amivaras ba qaliut yi dap Kamet qopki varap amivarap ba, ba dangdang i un mat lugut da ngu naqa un met, ngu naqa un met dias un met sete, e Karkar. As ama sas yom nun. Ba qalum et e Karkar di. Yare ama ravek i qale ra et e Karkar di ama ramedu vat ios amivaras di ama ramedu qarkanga i, e ramedu ietk karetk i yatet, di ruqup nanga ma ramedu. Memar ive ia ron savarangan. Memar ive ngia ras vat ararang ba vuk setk vamgi dive duququ ngi ruqum i ama, ma vastama valak varange roqor kri i ngia meng marama mugi ba ma bias nga ran barange. Dama, amilung irong qarkarong irong ngarit kut mat nama qanoqi, di ruqup nirong. Ma mor nga ba ma gilnga, arong diama gilirong ama qurung irong di qarkarong arong i memar iva yi qutmange, qopki roqote da ngit ngiap togote. Ma ngarietk ama minit kana, da ngi ngiap. Me roqote i yi qut mange roqori nitk ti libar ti ditk nitk ti libar ti qop ba ri qop ba ri rarap mani gileng dangdang da ri ditk, dive was sa yey ama qanoqi. Dap me qoir, a nak ya libar tka met pa gi biaska savuk samat gi sanangaqa disa ngia ngiap. Ba aingo di madu di ngo taram ngung neng mes. Dap yimono me Karkar di ama, valam, ama valam. Ruqup nama valam. Da ratas, tatas ama valam di noko parama qunung me di ratas ama valam. Soqop di qoir anga rale. Aingo di madu yimono di soqop nguk netk vama lamas. Ngo mer nguk netk netk ianga ma tank qana da ngomer nguk netk yey ama raletki navaraqon. Roqote i ama tol vamgi <hesitation> ba. Kaliut toqori ba sa dangdang si un vinam. Un vinam da un met sete Male. Sete Male sa vama, re vama mainland. Da, e Douglas kaman, di qaman de. Yo natk si dangdang da un met ba da un man de mara vat. Un man de mara vat da, qale ngo re mara vat. Qa ruqun nango ve qale ngo re mara vat same Douglas. Ba qale ngo varaqa, vat iak ama quiqa ba, ba qat samna iva qatet dama langeski ameramgi ia man varaqa. Ma qurungas ive qa ngiap, qa sangu, da ra ringim a mem da qa man. Qa man, si qa met. Dama sarebam na me Elisha. Sarebam name Elisah. Si dangdang da qamande, qamande natk qamet dangdang da ut met imono nasaraqa. Nguna, nguna ia iom ngua em iom utmet nasaraqa da simono sava mivaras irates as ime Talidik. Di lare ama ravek, di ama mar ta mes ama ravek. Ama nangis ara lat. Mat mas di ri ngang samat mas beraqaut. Ut mem qana nara. Koir memar iva rina naqot mange nanet. Ma ngiam savatki vamala ma ravek qopki ama marta mes ama ravek. Tin bondamat mass mavangam, ma sratk, nap garaska, ma valam angat saritk. Ngia ran galamga dias qa vonge rama, yey ama tea bas ngi netk, dangdang das ka monak angat mas beraqane, qopki ama nangista mes ama ravek. Ma marta mes ama ravek. Si ut met sare, si qale ut yai, si dangdang natk si ut vinam ba sare samaravat. Si ut met, si ut met samani os ama, amivaras. Qopki ara iar di nga roqona, ma maringa mes ara iar. Navama island e Karkar ba sare savrama mainland di qopki ara, ara iar toqona ma marnga mes. Ara monak di nokop ti monak sama raletki, si di nokop ti monak ti romonak nama garaska. Koir ti monak toqon nut ivama lamasaqi varamat mas. Kop si di ri monak nga nama rletki. Sa ngia tas toqori. Timonak di qoir tataram ive ri sasaram dap ti monak vat ngara rangana. Soqop ti monak vat ngara ragana. Qoir ta taram ive ri sasaram ba qoir ta taram ive ri taksavam ba qoir ta taram na anga ma monak. Mudulvam ba roqorkoro qorko da qoir. Ba me valam da qoir ti, qoiti sasaramga dap ti naditkmat naqa banokop ti kuk naqa samat ama kabala qana. <hesitation> qanak si, si di nak saqi ri tamasana naqa nokop ti quru a saritk. Di ratas di roqori ba rimonak di roqor. Qoiti monak toqor nut. Toqote di sa ri tal ama mandaram navarut monak da navat yare medam titsa qana bama lata dama gaman, are di meda ri sura rama raksavam ba ri sura rama sasaram. Sa ri tram maqalak nut monak ba save mosmos titong nara ritk sara monak. Mamar mes dap ngo met nanare di ngo met sete Madang ba qosaqi ngo met sete Mosreby di amudamalam da ngo met sete Moresby. Ba qosi ngua met sete Lae, si ngua met sete Lae ngua met sete Buka vara ma airport qana di ngo, e Wewak di ngo wen et, daqosi me Manus da ngo wen et <hesitation> yaranamuk, da ngo wen danamuk qosaqi. Ngo wen wat yamalak amivarimolak. Da ngo met varama garask arang. Yanga di qarkanga i ngo nari i ngo met toqori. Ngo met vusap da ngo met varama garaska arang. Mamar mes ingo tuqum da ngo la ap ama nangis ap amivarap ba ngo la utmemak a samsam mani ap mivarap di mos, qoir toqote. Mamar mes sagal e Ngamuqa.